Ma nüüd täpselt ei tiiäq, midä tuu sääne ennetav tüü hindäst kujotas. Aga ma kujota ette, et kõik om eetiline, ku tuu tähendäs, et sa saat pästä kellegi elo.